الاختيار صعيب والله، لكن ربما نفضل فقدان السمع، البصر يعطيني القدره على <hesitation> إني نشوف الناس <hesitation> ونشوف المشاهد <hesitation> الطبيعيه الجميله في الحياة، الطبيعه الألوان <hesitation> وكذلك نحب نعرف <hesitation> إنو السمع <hesitation> مهم زاده لكن نفضل نعيش حياة <hesitation> نقدر نشوف فيها العالم.